நாங்கள் எதிர்பாராத சிக்கலை எதிர்கொண்டோம், அவசரமாக தரையிறங்குவோம். தயவுசெய்து நிதானமாக இருந்து விமானப் பணிப்பெண்களின் அறிவுரைகளைப் பின்பற்றவும். தாக்கத்தை தடுக்க, உங்கள் தலைகளை கீழே வைத்து, உங்கள் கைகளை உங்கள் தலையில் வைக்கவும்."